पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रपिता का प्रमाण प्रदान करना है खासकर जो अंतरराष्ट्रीय करते हैं। यह एक सरकारी दस्तावेज है जो नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम करता है और यात्रा करने के लिए आवश्यक हेतु है। पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट एक पहचान पत्र होत है। जो यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति किसी देश का नागरिक है। जब कोई व्यक्ति देश यात्रा करता है। तो पासपोर्ट उसकी पहचान और राष्ट्र को साबित करते हैं। विदेश यात्रा की अनुमति पासपोर्ट बिना किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति के बिना नहीं मिल सकता। यह एक तरह का आवश्यक दस्तावेज जो आपको दूसरे देश में प्रवेश कराए और वहां से प्रबाह जनने की अनुमति देता है। जैसे कानून की सुरक्षा, कूट नीति की सहित।